أفضل بصراحة إني أعيش في سفينة في الفظاء ،لإن بتكون تجربة فريدة من نوعها بستكشف الفظاء ،وأشوف الكواكب والنجوم ،القلعة جميلة بس الحياة في الفظاء مليانة مغامرات واستكشافات جديدة ،كإني بعيش في عالم خيالي مو مثل الأرض أبدا فلو لي هذي الفرصة طبعا بختار الفظاء اني اعيش فيها تجربة بتكون جدا مختلفة ورائعة.